Do mabbita bileeji majum be nonde duddum do vodi. be do soda ndabbawa mai ngam be wada pawne sare be mai ngam ndabbawa mai je pewne on be do siga dum ha sare marbe chede, ko sare lamdo ngam di do mara daraja masin.